اقول له ابدأ بغرفة واحدة وخلصها قبل ما ننتقل للغرفة الثانية، نحاول-نقول له حاول يكتب الاشياء في اماكن محددة ويرتبها داخل الصناديق والسلع ويخصص وقت يومي انه يرد الاشياء البسيطة وبيحاول ان هو يتجنب التكديس، وانه يجمع الاشياء واذا عنده اشياء قديمة يتخلص منها عشان يتجنب الفوضى.